රංග ශාලාවකට ද <hesitation> ඔපෙරාවට ද යන්න කැමති කියන එකේදී මම හිතනවා මම ගොඩක්ම කැමති රංග ශාලාවට යන්න කියල. මොකද <hesitation> නාට්ට්‍යය බලන්න මම කැමතියි. <hesitation> සංගීතය ආස කරන කෙනෙක් විදියට ඔපෙරා කියන්නෙත් හොඳ සංගීත ශෛලියක්. නමුත් මම ඒකට එතරම්ම කැමැති සංගීත ශෛලියක් නෙමේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනව රංග ශාලාවකට ගියොත් මට <hesitation> හොඳ වේදිකා නාට්ට්‍යක් රස විඳින්න පුළුවන් කියල. මොකද මම දෙමව්පියො එක්කත් ගොඩක් එහෙම රංග ශාලාවල වේදිකා නාට්‍යයත් බලලා තියෙනවා ලංකාවේදී. <hesitation> ඒ වගේම රංග ශාලාවලට විශේෂයෙන්ම ගිහාම අපිට ඒ සජීවී අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. <hesitation> රඟපෑම <hesitation> සම්බන්ධයෙන්. මොකද නළු නිළියන් ඒ මොහොතේ තමයි රඟපාන්නේ. ඒ මොහොතේ තමයි අපිට දෙබස් සජීවීව ඇහෙන්නෙ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනව රංග ශාලාවකට ගියොත් හොඳ අත්දැකීමක් ලැබෙනවා කියලා මේ <hesitation> නාට්ට්‍යය පැත්තෙන්. ඔපෙරා කියන්නේ මම එතරම්ම කැමැති සංගීත ශෛලියක් නෙවෙයි.